<noise> ñavae <noise> bombo maraca, anguarai, pandereta <noise> caja china, cascabele, sonaja, tubo plastico, kikiriki jaeko <noise> jokuae yandepuere ñaenii.